Rí náa̱ guꞌjó rí na̱gúguángaa, rígá dawu̱nꞌ, rígá tsi̱nu̱ꞌ, ríga̱ xo̱wo̱ꞌ, rígá xúbóꞌ, mbaꞌja inii trástiúꞌ rí rígá, rí ndayóꞌ, najmu̱ꞌ nagúguájmu̱ꞌ rí ndayóꞌ, tsi̱nu̱ꞌ náa̱ rí na̱nu̱juíi̱la xúwóꞌ, tséxi̱ nakhúꞌ náa̱ rí na̱khu̱ꞌwíꞌ yaꞌduxúwíꞌ mi̱ꞌkhu, dawu̱nꞌ náa̱ na̱jíi̱ rí mi̱ꞌkhu, sartiúnꞌ náa̱ ma̱riꞌtha̱máꞌja̱n mbá xndú mi̱ꞌkhu. Rígá xu̱wa̱a mangaa, xu̱wa̱a kúxtá, rí ma̱goo ma̱jmuꞌ ma̱ga̱nꞌ jma̱a iyaꞌ, ma̱ga̱nꞌ jma̱a gúwánꞌ, o̱o̱ ma̱ꞌkha̱ áraxi̱i̱nꞌlú mbáá dxáju̱ꞌ, ikhaa ma̱xnu̱u̱ mbá xu̱wa̱a gúwánꞌ ma̱ga̱a̱n jma̱a, rúꞌkhui̱ rí najmaꞌxu̱ꞌ. Rííí bású rá, ikhaa rúꞌkhui̱ najmu̱ꞌ naŋa̱ꞌ jma̱a iyaꞌ, o̱ ma̱ga̱nꞌ jma̱a mbá iyathawuun, ikhaa rúꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ tsú bású ja rá. Rígá xa̱pa wapa mangaa náa̱ nugúnꞌ jma̱a xíliúꞌ. Náa̱ nugúnꞌ mi̱kuiꞌtsu, mu rí xúꞌgúꞌ mbayííꞌ. Ikhí náa̱ inuu rí xa̱pa rúꞌkhui̱ trámáꞌ rí mi̱ꞌkhu. Xkua̱nii jaꞌnii rí náa̱ rííí guꞌjó tsú na̱gúguángaa jmu̱ꞌ. Ikhí rígá xógíꞌ rí najmu̱ꞌ, ikhí má rígá idúꞌ, rígá súkóꞌ, rígá jndo̱o̱ꞌ kafióꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí najmu̱ꞌ. Rígá mbaꞌja, rígá chálóꞌ, rígá xtíín gu̱miu̱ꞌ mangaa rí na̱mbráꞌjoo jma̱a gaꞌju̱nꞌ, rígá xúbóꞌ náa̱ rí na̱ra̱khuáá rííí, mú rígá ya̱ꞌju̱, rígá yaja, rígá rí ma̱khuáá ikhí, ikhí rígu. Ikhaa rúꞌkhui̱ najmu̱ꞌ. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii rí náa̱ rí guꞌjóꞌ tsú nagúguángaa gii̱. Xkua̱ꞌnii jaꞌnii.